Izy koa zen̈y za mpitety faritry àby io, aviô zen̈y very zen̈y za, raha ataoko voalohany zen̈y fôtony tany tsiary nandihanako, tsy maintsy manontany olo akendriky zen̈y za mizaha tan̈àna zen̈y za. Manontany olo amy tan̈àna io ai- karakôry ataoko hiboako an̈atiny tan̈àna io ao ahitako lalan̈a miboaka. Koa tsisy olo ndraiky, mizaha GPS zen̈y za na ataoko hay zen̈y aia <hesitation> misy- misy lalabe. Iny aminjay zen̈y mitondra anakà mandeha amy lalabe.